<hesitation> mí me nya nya mawó oo. Míawo mí ŋɔ eɖum kpo nɔna yim yee. Sinon ema ava nyi dɔ kpoa mía ava le. Enu makpɔ makpɔ be dɔa, mía ava lii ye. Sinon be mía ɖu nuɖe eke ye ateŋu na be nukpɔkpɔ kudo susu me ʋuʋu na ame be nuɖe li wó trɔ ɖu na loa, mí me wɔna nuya ne numawó ɖe kpeo <hesitation> azĩ, azĩ kpo ne mía ŋutɔ mí do na, mí ple na ɖu na ya. Ne ele ɖui souvent, edo na nupo na ŋku na ame. Edo na- edo na nupo na ŋku na ame. <hesitation> ami, ami ɖuɖu wu nu, yetsã do na nupo ne ŋku na ame. Numawóa, me nya nyuiɖe be numawó wó ɖe na fu na ame viɖe <hesitation> mía tɔgbui wó sã. mía tɔgbui wó me ɖuna kuibo. Wó ɖuna dewoɛvi. Dewoɛvi wó tsu na, tsɔ dena deshi me, ɖu na nu gbagbalo, ɖa na deshi gbagbalo. <hesitation> elã ɖe nyi lã gã ɖe nawó. Wó yɔ na be aʋuto. Aʋuto ye wó dzi na tsɔ ɖa na deshi. Ne e loloa, ne aʋutoa aʋuto lolo na, mi yɔ na be kɔʋuto alo deʋuto. Ne- edeʋuto ma, wó yiyi na yea ye. Vɔa eyi ne wó dzi na le atsi takpo yi wó tsɔ be ku vɔa trɔ va <hesitation> vovo ma, ne eyea, ne edzi le eŋutsi kpoa, mí ɖa nɛ zeɖeka. Vɔ kɔʋuto alo deʋuto ma wóa, ne wó <hesitation> wó yiyi ne be ƒu, ne wó tsɔe wó trɔ ɖa deshia, oo eyi na nyui ɖe. Vɔa egbe me fia, ye wó dzo va le kuibu wòm ne mí. <hesitation> guitamate wóa wɔa? <hesitation> dukro wóa wɔa? <Maggie poulet> wóa wɔa? Nu mawó kpata fia zu enu mí le ɖu vɔ mí me nya ta le enu oo. Yee le hẽ numakpɔmakpɔ va ne mí. Vɔa ame wó le gblɔ be ne eɖui wu nua, ewɔ na dɔ nyuiɖe. Ame ɖewo be ne eɖui wu nua, e yea gbɔdzɔ le ɖokuiwò me. Ma gba- ma gba aɖo nusẽ ɖekpe le ɖokuiwò me oo. Nyawo nyawoa, agbe tɔ m- gbɔgbɔ dzɔ va le wu gã. Vɔa mí me nya ne kuibua yeo.